Toetrandra Danmarky, <hesitation> toetrandran-drô zen̈y misy asara, avô misy andra mafana, andra maiky. Tamperatioran-drô amy zay zen̈y avy ziska zerô degre, misy la neizy zen̈y amin-drô an̈y. Aviô misy lera aminjay malen̈y latsaka mare oe. Misy karàha zen̈y.